Ami euva randje mbiriuta otja nai mbipenduka mohinga yondano etwapo meva wokurikoha erikoho tjambo ependuka ependura okazandona kandje kutuyenda pamwe koskole akerikoho atungura omboroto yoskole atumanuka atwii kombesi okutja moviungura tuvaza mo hamboumwe potjiyapiti mohamboumwe tjimbautu okuvaza poviungura mbitara kutja ovikwaye mbyahitire ambai rukuru nu mbimavihepa ombango yapeke etara tjipena ovina rumwe ozombuze zovirandwa ndumazeso kuresewa nu zeere apaombo etwara kostudio azekaresewa tjimbazumbo ookuta oviungura vyeyuva imbi vyandino etara kutja morutuu rwandino ovikwae mbimeso kungura oungura momurongo mbo osuva katiti nokukanwa ozo tee tjiwazumba okotoka okutja momurongo weyuva arihe omandaha na ritjatatu tuhaama ombongarero, ohamaa ombonagerero tjiyapiti otjanga ovina mbimwahungire mombongarero ohindi moimwe okapaha okanatje koskole, mombari okotoka moviungura oungura mbimaviso kungurwa mbaso kuuta oviungura vyandje mohambondatu ngamondano posia ari mena rokutja mbiuta rukuru twazuvasana novahona vandje kutja mbiute oruveze ndwi ndumbautu moine ekutuka. Eii kombesi okukaronda okuyaruka konganda okutja porumwe tjiwavasa olata okaronda ombesi indji oo lata yondano okavaza mozohamboumwe poo tjimaitono hambombari nao tjiweya mbino kanatje kandje okakazona rumwe kaziki rukuru tjikehiyazika rumwe kaurwa poo makezu koskole amuvatera okuzika oovasuvera otv ami kavina mbimbasuvera opuwo ami ehiti mondjiwo yandje eresaresa pouna mbo mbumerese mbo tjaa opuwo otipa mmmhhh tja opuwo orara oundju eyuva ndo rawe uute rukwao noviungura vywee tjimuna imbi ovyerero.